Tyongik che kororon ko teta, ak kechi kechiriet, ak ngororie ak ng'ororiet, ak sikirie, ak seseet, ak pusiit, kete kitareti tareto teta konaka cheko, toreto artet kealda aketarete lakok ap sukul, toreto artet pendo, tareto seseet koriip kompaund, toreto sikiriet koipwa peek, toreto seseet koriip kompaund, toreto puiit koriip koot mureek.